Izy ka <noise> handeha tongotra zany zaho <hesitation> raha ataoko anaty k-kitapo anahy akao, mametraka bôka zah ragno voalôhany satria mety mafana andro, mitondra parasoly ih, <hesitation> mitôndra hanigna <hesitation> ss.